Alura ën parapiöva al a ën mani e d'zura la part ën teila ch'a para la plöa e parei ün-a persun-a a së bagna pa la testa